Ko ɗiɗo rewɓe miɗo waɗa faggude rewɓe njamaaji rewɓe, so njamaaji yasi keɓe njoɓdi. Ɓeɗɗo e hoore rewɓe, njamaaji goɗɗo ɗum ko rewɓe tawa njamaaji lewru feere, tofu, tempeh, ko lentils ko beans. Kadi ko eɓe nguurndam sabu njamaaji yasi nguurndam ngal sabu yasi rewɓe njiddaade fiyaangu hoore.